बांग्लादेश छत्तीसगढ़ के उपरे होथे। अउ वहा पे टीएमसी के राज हवे। जेके ममता दीदी चलाथे। वहां कांग्रेस अउ भाजपा मन ल घुसे नही मिलथे। वहाँ बंगाली सरकार के जलवा हवे। गंदगी भी बांग्लादेश म बहुत ज्यादा हवे।